Ny seza misy kodiara zany e da natao hanampia gny olo izay mana fasahirana hivezivezy amy toera raiky handeha amy toera raiky. Manamora ny fahafahan'gny olo hivezivezy zany io